Koma vle kom ngai gia sirei he! Koma serei keikiem ko koma vokongko o tgoluk ko ngoma kap ngama ngai gia ya kngai ko mo lutek. enang o vep o. yok o, kner ko ngoma kap ngam ngai gia ya ka vha ngai. Kum ngai gia sirei to kuma sirei te o tgoluk nga ya kvavletok. Va kle kuma sivei mang klo yie ko mima mmok kam ngai ka lol o papat. mim kaimik. minaro tgoluk ngama mmok koma vokong nginko mima kaigen lya ngaima kam ngai klol o papat kum ngai gia sirei va koma vokong a ni tomento nama pis kumn ngai gia svei enang klenar ko ngam koul korosang kar dok enang tete koma ve khalla momohi kar klel kar mar. Nang kun mnam dok koma sirei! A sirei to Nam mia lout he! Va kuma sirei keikiemat. ngorka vle enanget ngror gia vle nop o kermatnek akor ngak pagis kam kering ngor. A siriei to edo nak kavle enang tok ngai ngai nop a ker non ho mok tang nak pis kam kiring ngor tokhe koma vle, kuma svil te ngrogia vle orom a sirei he. Ngrar gia vle orom a simre o rhek lyar he. Ei nang kuma sirei te. a serei to edo nama kol dok koma sirei te kun nam ngora rek to kam mrot, o tgoluk ngaka mmok, a rek naka mmokkun, o mia ngaka pupunpa koul kam orosang kar mor. momohi kar mor, o ol ngaka vle kam mrot ka klang ngar. O enang o vhei o. o ngaiker kam go. a kotop va kle kuma svil te. O hi kam momrot ngaka vle. o krar kam gem a pui ngaka vle. o tgoluk tgus nga gia vle. Kuma svil tok va kum ngai gia sirei ko klenar ngama ngai kpis mang dok. ka klel kar dokva kuma svil te, klo yie ngin lenar kat nga ma punpa koul. Kum ngai gla sirei mang ngar. Ngan koul pls ka vle kar mor kun ma vek va kle ngoma mvot kaememik to ngama parem mor kngai ko kim ngaro maksinn. Kuma sirei enangtok te ngak koul kpis vavle kar mor enangtok he kngai va kuma sirei kafte. oni papat ruknngia. nngia kam ngai kaeharom o papat ruk kmellelol kman kuma sirei te. Kum mia svil te dok kam vle kun kat kun mnam ani papat to edo. kngai kmelelol nngia nngia. Kua sirei tok ko kua past mang kia lyiete, kenieto nguak kol. Nguak kaelellellol he klol o krek kam turang ngin mang kenieto anieto he tok he kuma sivei he kua svil kam ngai he kaeharom anipapatto kam turang ngor kun ma rengmat. Ei Va kle kuma sirei keikiemko ko tet kar ko nan mima mrot. mimla kiengia mang ngor mheva krong allo ihou aloruk kaen min te o a lhou a tgiang o mima veng e ben kre sinta kmemik ogu he kum ngai serei mang e inou kre titou. Kuma sirei keikieminko minta vle vop mintlla yor vop, va ngimtua tuturang ngar pum ngor les. Oni vnek o yayor nngia kun mnam nginaro reha ruk ngoma ngaikam lol o papat. E inou nam smia ngai kturang ngor he kum gia sirei. Kuma sivei mang e inou kre titou ko mnam mina nho to kuo mang ngor. Mma moturang to kuo mang ngor kum ngai gia sirei mang e inou kre titou keikiemte. Ngoldeip ngorak sirei mang ngoldeip kat ko nam kaen. kaen a tet kar a namn ngang ngor va kle ngin takta turang ngor pum ngor lles, tokhe kum ngai gia sirei he kuma mrung ngin ko ngima turang ngor va kam ngai gia sirei mang ngin. Ei. Va kuma sirei keikiem te oni kain papat ruk ngama pagis katt klenar ngam kat koul khavang dokte. kuma sirei keikiem ko ko tet kar ko nan mima mrot. mimla kiengai mang ngor mheva krong dlo ihou dorukkaen min te o a ihou a tgang o mima veng e ben kre sinta kmemik ogu he kum ngai serei mang e inou kre titou. Kuma sirei keikieminko minta vle vop mintla yor vop. va ngimtua btuturang ngar pum ngor les. Oni vnek o yayor nngia kun mnam nginaro reha ruk ngoma ngai kam lol o papat. E imou nam smia ngai kturang ngor he kum ngai gia sirei. Kuma sirei mang e inou kre titou ko mnam mina nho to kuo mang ngor. Mina moturang to kuo mang ngor kum ngai gia sirei mang ei. Va kuma sirei keikeim te oni kain papat ruk ngama pagis katit klenar ngam kat koul khavaing dokte. Somor he ngor ngai pupunpa! Ngor ngai nonhong o knir o, oguo po itok ruk ngar lalout o, o ngor ngai mhe o. ngor ngai nho o rak o ngor ngai ko mou he nho o khum ngai he. Va kuma sirei te kuma havaing e ben kre sinta te miak havaing e titou he ngora ngai te ngor ngai te ko ngai gia sirei kam ngai he. Kum her gi vle orom a sirei he ei. Va koma sirei keikien katko koma vle akuruk ngama koul ka ptang ngor. Ngam her koul ka o a kre langta. o muraro oll ri. Va enang tete ko ngote kar ngoraro valngaik a kuri. Ta mrung or ta klang ngor orom o oll ngota lol o sinngol ko gi sirei ko o tomen ruk dok kam oi kaen kim mar ngat hera turang dok he ka klang ngor tete endruk tlo kat kaeharom dok kamkta papat kmenkim mar e. He ku ngai gia sirei he. Ko ngai gia sirei keikiem o tgoluk ruk ngata klang ngor ormar. Ngata mrot ngot kaemik, ngot korop, ngata klang ngor mang o yit, ngot kverkpum mar. Va ngata sap orom nga langael kturang ngor ko ngota pismo. Tokhe ku ngai gia sirei kua gia svil te o monho ruk enangtok ngorak kpom mar serpgam mar he ngorak ka vle tok he ei. Va kuma sirei keikiem te o kain nho ruk enangtok. O mia ngam lo gia koul kam ol gia. Ngama mnor kaekiem te enda ka keknen min tya tokhe ngora ngai ka ptang. Ngorek vavle kar, ngorak ngai korsang kar, momohi kar. Tokhe koma sirei mo kain nho o monho ruk enangtok. Va kuma sirei keikiemte kat ko lena ngama havaing dokte ngorak ngai ka sirei! To koma sirei! Te o somor! Ngor ngai ngor ngai sirei. Tokhe koma vokong o kain nho ruk enangtok o papat ruktok he kum gi sirei gi vle kum her gi svil kam eharom anieto ngama havai mang he ei. Nang kuma svil mang ngortet enkat naka kol a kain nho to a papat to edo va nak sirei va naka kol a papat ruk lyar te o te, te, nor kam ker kol dok e. Nak kol te eda a serei. A serei to mor kam serei he krere va kmeharom a ni kain ngaiha to ei. Tokhe kuma svil te ngorak serei kut kaiharom o ni kain papat ruk nngia, nngia, nngia kam la vle kun mnam o vnek ngorogia sirei kmeharom o reha o ni kain papat ruk he. Orkam ikiem o ni kain papat ruk mo mie kam vle kun mnam o vnek, ngor gia vle orom ahergi sirei he. Tok he kum ngai gia svil te ngrogia vle orom a hergi serei. Va a re halla kar ngor lenar. Ani mhel to ngotlo mnor mang ngoraka veing krere kar ka klang o tgoluk o krere kar en kam serei. Kam serei kmolte kmor va mar orom. Va o mia ruk tgus o mia tgus nang ngarek kmolte ngorak serei krere klel kar mar kyua vavle he kua rere mang a serei krere kle kar mar ktua vavle he kua rere mang a serei ko a serei a tomen to ther mi ya he nop a kernonhomok ta vle kun kat e, a gi ya mok a serei ka vle kngongai konnit hop orom a serei ei tokhe kua rere ko kua serei kam rere. kua sere kam rere orom oni papat ruk oni rhek ruk oni nginai ruk ngotrek kmeharom mar nngia nngia kom ngai gia serei. Koma serei enang tok ei. komla svil kam vle kam vle kun mnam o kain keknen ruk kam vle orom o resik ngirla nho lya kam ngai ko kim ila ko ngira nho lessik nang ngia ka vle orom a serei. Ngirrgia vokom ani kain mhel to ngira rere kar. kveng ka vle kar yin o ngira vokom te nera pis kngam ke nieto ngang yin o kaen ke kre to ngang yin o ner koul ka mon yin te turang dok ngir gia sirei he. A serie a tgiang ngira vle kun manam o papat ruk lyar. Ei, tokhe kua rete ko kua serei ko keikiemko ngor tet kaetem tikiem mor kmol. Ku ngai gia serei mang he ko tol koul tkaenenkim o ol. Ta turang ngor orom ka langael kmol kpis mo va kle ta rere kar mor he tpis te he nguaro valngeik akuri he ngota korsang rere kar kmoni kar he kua sirei enangtok o kain keknen ruk enangtok ngorak sirei kar.